מארעטשקעס האבן א קעניגן וואס זי פירט אן זייער אזוי ווי <hesitation> גאנצע חברה, יעדער אזוי ווי זיי וואוינען אין א פלאץ וואס הייסט א קאלאני וואס איז טונעל פון אונטער די ערד מיט א באנטש צומערן, זי – לייגט א באנטש אייער און אלע אנדערע חיות, אלע אנדערע מארעטשקעס מאכן זוכער אז.. ברענגען די עסן און טוהן אלע אנדערע זאכן.